اكثغ شي رومانسي شفتونو بحياتي هو مسلسل كوري البطلة صاغ بيها سرطان، فحبيبا من عغف انو صاغ بيها سرطان ، هي عبالا انو ما غاح يزوحا بعد، وغاح يلغي حفل الخطوبة - ففاحئا انو جا وهو مزين صفر، وركع قداما وقلا تزوجيني؟